Marobe zany karaza voninkazo ao zao orchidée, <noise> benja, <hesitation> jasmin, maro e maro zany fa sarotsy be moa zany itenenantsika azy satsia marobe karazany voninkazo laha mbo maneran'izao tontolo zao eto. <noise>